Занкӏэу джэуап мы упчъэм къептыжьыныр хьылъэу сэ сэлъытэ. Ау сыда пӏомэ сылэжьэным нахь сикӏасэу хэслъагъорэр, цӏыфыкӏэхэм уазэрэхахьэрэр ары, зэрэзэбгъашӏэхэрэр ары. Зыфэдэхэр, зэрэгущыӏэхэрэр. <hesitation> Мы дунаем <hesitation> проблемэ горэ щэхъумэ ар зэхэофы. Ащ нэмыкӏэу ыкӏи ощ пае кӏэгохэ зэрэзэбгъэшӏэн зэрэ плъэкӏышъурэ ары. <hesitation> Бэмэ уяджэ, цӏыф бэмэ уадэгущыӏэ, уахэгущыӏэ. Ащ ехьылӏагъэу бо къызэогъашӏэ. Нахь ӏуш охъу, дунаем и еплъыкӏи нэмыкӏ фыриӏэ охъу. Арышъы, ар дэгъоу сэ сэлъытэ.

Ары щыӀ. АпэрэмкӀэ щысэ зытесхырэмэ ащыщ сянэжъ гупсэ. <hesitation> Илъэс пчъагъэрэ, илъэс шъэныкъом нэс, кӀэлэегъэджагъ. Ащ нэмыкӀэу сятэжъ, сятэжъи кӀэлэегъэджагъ. ЦӀыфхэм егъашӀи упчӀэжьэгъоу яӀагъ, щысэтехыпӀэу яӀагъэх. Арышъы, ахэм сакӀэлъыплъы, дунаим зэреплъыхэрэм упчӀэу къыпэтаджэхэрэр, джэуапхэр зэрыратыжьырэр, ар лъэшэу сэгъэлъапӀэ ыкӀи сэ щысэ сфэхъу.

Дунаер мафэкъэсы зэхъокӏы, непэ щыӏэр нэуыщ щыӏэжьищтэп сэ зэрэслъытэрэмкӏэ. Сэнэхьэт горэхэр къэнэщтых ау сэнэхъат кӏэмэ ащыщэу къэхъун адрэ дунаим плъэкӏыщтхэр ИТ-ыр ары сызхэплъэрэр тэлэфонум ухэзэгъэн цыфмэ ууаззэрэ дэгущыӏэн шӏыкӏэхэр ары нахъ псынкӏэу арабэдэ тэкникъэ зыфэохэрэр ахэр дунаем кӏыдэдэм шӏо-шӏомыхъунэу щытых ау нэфынэхэри быбыщтых зыфаорэр ары ыкӏи джа тэкникъэ тэкнологие- тэкнологием ехьылагэр ары дунаер зыфы щылъыр сэсызэрэхаплъэрэмкӏэ.

Джыдэдэм дунаим гъэмафэ щытет. Ау ащ емылъытыгъэу непэ ор ошъопщэ ӏай, ощх къещхыным фэд. Тыгъэр тыгъэр къепсы фэд жьыбгъи къепщэ ау сэ сыздэщыпсэурэм елъытыгъэмэ джыдэдэм <hesitation> ор зыфэдэр бэу зи дэгъу дэд.

Сэ сыэкономист, ау занкӏэу зэрэщыткӏоу къэпӏонэу щытмэ, специалист по обеспечению экономико-правовой безопасности. Сыда пӏомэ, ныкъо сыюрист, ныкъо сыэкономист. Илъэситфым мы сэнэхьатым сыфеджагъ. <hesitation> сыда пӏомэ, сикӏас, сигу рехьы экономикэр, тӏэкӏу зэхэсэшӏыкӏы; юридическэ правахэри тӏэкӏу зэхэсэшӏыкӏы. Ащ елъытыгъэу, сисэнэхьат нахь убгъугъэ зэсэгъашӏэ ыкӏи упчӏэу къытекӏхэрэм, къыпытакӏэрэхэм иджэуапхэр ястыжьын сэлъэкӏы.

Илъэсым иуахътэхэр пштэмэ, зыгорэ къыхэпхын, адрэхэр къэбгъэнэн сэркӏэ тӏэкӏу екӏурэп. Сыда пӏомэ, зы уахътэм хэлъыр адрэ уахътэм хэлъэп. Зы уахътэм угу къыдэзыщаерэр адрэ уахътэм угу къыдищэещтэп. Арышъы, ау ащтэу къыхэбгъэщын пӏомэ, бжыхьэр нахь сикӀас, сыда пӏомэ, сэ бжыхьэм сыкъэхъугъэу щыт. Ыкӏи дунаир зыфэдэр, ор зыфэдэр сэ нахь къэсэштэ, сыгукӏи сынахь сыщыгупсэф а уахътэм. Ау гъатхэри сикӏас, кӏымафэри сикӏас. Ау зыщымычъыӏэм ыкӏи зыщымыфабэм. Мо, сыда пӏомэ, нейтральнэу ор щытмэ сэркӏэ дэгъу.